Gimi be womarde, nyamdu be njaratedam, jabbugo himbe. himbe lesdi mai yidi himbe masin, to hobbe wari ha mabbe bedo samdina mo be hokka mo daraja mako no handi be watta ko sunata mo sam. Be yidi hala womarde be moftorde bo.